áwò ntòm nné kòd áfud ntọéké itùd idiáná átọkéd, ibòhò tọkéd. Kéjid imabòhò átọkéd kéjid iwitiě nté ákék áyáñg but kéjid imánáná idá ákpọkpọ ké ásuá iádiwọŋ jire náŋá gwò kémiwọñ akpọ ájañg kéd but kéjid imádá, áfùd ajid imánáná tọkéd k witié nté kǎmbá ábék ájáñg ágwo ukáláké iñwọg. Áñyésin ámben itém ádé mmá itém ádé mbén itém ádé nnám itém ádé nkùt itém ádé áfọn nnémi áyùñg áfọn nné ntọkámi áfọn nné ũfọkájid ntákémáhá itém ákétémi ákénọhọ ñyien ádédé, itém ádé áfọn nnéjid